sæl og verið velkomin í

kíkjum á jólasýningu í Tjarnarbíó og kynnum okkur jólatrjáaleigu ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir í gær var fyrsti sunnudagur í aðventu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 orðið aðventa hefur verið notað alveg frá því á

fjórtándu öld það er tökuorð úr latínu

sem þýðir koman eða sú eða sá sem kemur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 á rætur sínar að rekja til kaþólskrar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

hún var þó ekki algeng hér á landi en það er hugsanlega sami Andrés og sungið er um í

jólasveinar einn og átta þorri og Þura eru að undirbúa jólin í Tjarnarbíói við Tjörnina í Reykjavík

frumsýnt í gær þetta er Þura hún er besta vinkona mín og hún er rosalega klár já og hún kann að spila á gítar og semja fullt af tónlist og hún er líka mjög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

er mjög skemmtilegur gerist nefnilega í sýningunni er að afi Þorra kemur í heimsókn og hann biður okkur að passa þennan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

boðskapur sögunnar og leikritsins er að lítil góðverk geta haft stór áhrif

sýning fyrir krakka litla krakka og stóra krakka og fjölskyldurnar þeirra kannski frá svona full af skemmtilegum

í Tjarnarbíói í desember alla sunnudaga klukkan eitt þar stendur fólki til boða að leigja jólatré til að skreyta heima hjá sér margir hafa jólatré heima hjá sér yfir hátíðarnar og trén eru auðvitað mismunandi ýmist stór eða lítil og skreytt með ólíkum hætti svo eru ólíkir siðir um það hvenær tréð er sett upp svo kemur að því að jólunum lýkur og þá þarf að henda trénu mörgum finnst það sóun og eiga þess vegna

í Litháen er veitt óhefðbundin þjónusta þar býðst fólki að leigja jólatré leigan er eins og venjuleg

nema að trén eru í pottum fólk leigir tré yfir hátíðarnar og skilar því svo aftur á leiguna trén eru svo gróðursett þá þarf hvorki að henda neinu né

nota geymslupláss undir

eru farnir að skjóta upp kollinum víða núna þegar aðventan er gengin í garð í Austurríki er iðandi mannlíf á markaði við Ráðhústorgið í Vín sá markaður er heldur betur vinsæll og er reiknað með að yfir meira en þrjár og hálf milljón manna muni spóka sig á markaðnum í ár